ͻnam dɛ nyimpa nntse dɛ efir no ntsi, sɛ ͻyɛ edwuma kakra a nna adwen no aberɛ. Ntsi ͻwͻ dɛ ͻdwedwe n'ahom na ͻdwedwe adwen no, dɛ mbrɛ ͻbɛyɛ a, adwen no bɛsan enya ahoͻdzen fofor a ͻdze bɛyɛ edwuma. Ntsi ho behia dɛ sɛ dapɛn biara nyimpa reyɛ edwuma a, otum na ͻgye n'ahom mber dodow beberee. ͻwͻ dɛ nyimpa tum yɛ edwuma ndͻnhwer kakraabi, na afei, ͻhom ndͻnhwer beberee mu. Dɛ mbrɛ ͻbɛyɛ a, obenya ahoͻdzen na ͻdze ayɛ edwuma a ͻwͻ dɛ ͻyɛ.